أول شي، تأكد إن كل شي جاهز: حفاضة جديدة، مناديل، وكيس للزبايل. حط البيبي على مكان نظيف، وفتح الحفاضة القديمة، نظّف الطفل عدل بالمناديل من الأمام لورا، خصوصًا للبنات. إذا الجلد محمّر، حط له كريم. عقبها، حط الحفاضة الجديدة تحت البيبي، وثبتها زين، لا تكون ضيّقة وايد ولا سايبة. وارمِ الحفاضة القديمة بالكيس، وغسل إيدينك عدل.